Tele do huwa be na'uaraji jamanu je be iri dum ha lesdi. tele don mari kolba ya yeso mai be kuje biddugo. bedo watina na dum kungel petel ha nder mai je a naftirta a wata chede a yona himbe ji ma, ko sobiraabe ma, ko debbo ba, ko puldebbo ma ngam voldugo be mabbe a nana njamu mabbe.